إلا التلاميد ديالي كفقدو الإنتباه ديالهم داخل القسم، أول حاجة غدي ندير هي نبدل الطريقة والأسلوب لأنا كنقري بيه، غدي نبدى ندخل حكايات وقصاص ونكت لتكون مرتبطة بالموضوع، هدشي غدي خليني نجدب الإنتباه ديالهم وغدي ندخل أنشطة تفاعلية فحال عروض تقديمية ولا ڤيديومات تتقيفية